Anô zen̈y marin̈y misy lerany fa avy nivolan̈a taminakà fa anô tia anoratra boky. Ke karakory aminjay ma hevitry nô ziôty mbala pare sa fa niova? Avô ino ino àby zeny fa fa ny soratanô, fa antsika manohy izy ndreky mizaha, karakory tsara atô aminô e fôtiny mahalian̈a zen̈y ny tianô atô izen̈y.